Wambuuza ekibuuzo cu nantarenda ngu ngarukemu. Abanywanyi abunyine nkabafuna abamwe ahiishomero, abandi naatandika kukora, abandi naababugana mbwenu bari banywanyi ba <hesitation> omwami wangye omushiija wangye ou nshwigwe, mbwenu ningyenda ndikubangaanisa. Nooshanga oineyo omunywanyi oworikubaasa kugambira ekintu, oineyo omunywanyi ou orikwijuka haahwaho nk'akiire konka mutandikire aho, nkabasyo. Emyaka ei biine nkabu naayegire nabo orashanga bari biine emyaka nkashatu namushanju, ashatu namunaana ashatu namwenda, kandi abandi abu ndakora nabo emyaka, abamwe nibato ahariinye, nyowe nyine emyaka ashatu namunaana, abandi nooshanga baransingaho kakye omu myaka, mbwenu nimbangaanisa basyo.